Nyaku memang mina piara la ko'ko ko. akat kuweitku naan ko'ko wian bale ka pa nanuma. s <hesitation> dinuwa sera kumenal simeka punya, sa nyaku ketare ti'i unkina biasaan nera. seko'ko yai sa susut enkos makanen sera mapole woendo tawan pokonya se susut sera kuman enkos se elekena. maan tu makasa makasa mas se rintemu ka pa se katuari se makan sera tan sasusut enkos makan sia tetap keke takwan nera kos mekan punya sera. yose ko'ko yaai apalagi serasa witung kurungan tarema tawilako witu sera ma koko koko kokan ni tu ketawan sera pakenan no wean elepen. Un kekanen pina bersi mo tu pe endon pina teintukan umpa elepa nera, pina bersi mo tu weisangko ngange sumo witu. o sera kuman witu tan sase koko ye paparutan man, sawo endo wealako yon sera es torona seram sema papa lelean. yo semo papalelean ye biasanya sera sedaka sela. <noise> se koki ye kasian pakasempe semper itumo se maparut tea man maruten nge witu tan ipa dou lako pe endon semeinde se goros se ei, sera toro kuman mai sera teitukan yo se koko yei naan ke se koko dudu, naan se koko biasa teintukan san tempo serep patudu ke koko laihoren. tan tetap sera kumenal si meka punya sa niko sima pakan sera susut nendo.